مهما الإنسان يخترع ريبورتات و حاجات ليها علاقه بتقدم التكنولوجيا عمره ما هيخترع حاجه ليها علاقه بمشاعر الانسان لان دي حاجات ربنا زارعها فينا عمر الانسان ما يعرف يدخل في حاجه زي كدا و مظنش ان مشاعر الانسان لعبه يقدر انسان آخر يصنعها بالعكس دي الحاجه الوحيده تقريبا اللي ممكن محدش يعرف يبتكر فيها.